Nindamara hisukuluu ndatangah igasii yah yavukaranii miingah jivirii na ndamalah miingah jivirii ninyolah inyumbah yah yani nizia lukariir nondazia lukariir msakuru wahh natagah kunaigasii iv <hesitation> uv <hesitation> kamah makarani wah nindangaa kuvaa mkarani mwofisii wasakuruu wah niveigarijii ng'oo nikorah igasii ya igarejii igasii yavichumaah ku mingaa karibu hishirinii nimb <hesitation> mgasii yavichumaah ndatrah mgasii yavichumaah nindangaa igasii yah yamakono gaah hibishara yang <hesitation> nindangaa visharah yakurah zuguzah no kuguzah zuguzah kukuzia out side kuizirah ichovaa mwii town nindetah vidhaa yag <hesitation> nigulizaa ndali mkere yani yakujitegemeeha kuviashara vyaah nongolah igasii yaah kumikah karibu miakah kumi ni ngolah avanaa mwana wah wakutangah nimbemm kugasii yah nomalah igasii yah nigolah igasii yah imalizikah mpakah sai mbezah kugasii yah yabiasharah ikungulizaa vinduu vyaah nixpanah nigulah lidukah liyaa.

Khumbevuyazii. mbenikukorah kwang <hesitation> vulai kulindaa vanaa vag <hesitation> hangoo. kulindaa livunganah, kulindaa gosii.